Ny anjara asan'ny amboadia mba hampirindra tsara ny ekosistema dia izy ireny dia miambina ny ala mba tsy ho potehan'ny zanak'olombelona izy ary koa afaka manome fandriam-pahalemana ao anatin'ilay ala.